Ancheu me son trategnuo da dîghene quattro, son stæto pròprio brao à no mettighe e moen into moro e e die inti euggi. Dòppo che o m'à dito quello ch'o no l'ea veo m'é vegnuo un scciuppon de fotta. O l'é un sciaccabratta e o no peu anâ in gio à parlâ derê a-e persoñe comme mi. Se deve dâ unna regolata, ma anche mi. No sò se a proscima òtta saiò coscì tranquillo, ò piggio e ô caccio inta giæa.